Nalam <hesitation> ana akwa nzinzi buru dan adam, tsitsi ka mdinati ta hir adinka kuma pila jiri, ka kuma shang tsitsijiri tsaɗe ta sim amara ngi wa, to tsitsi ka mdina pila jiri tsanu adinini, saka ana tiram tani wa, ta sim amana wa, tsaɗetagilli tsaɗeta hir kimawa, ta palanga bza amwa hara pani ko bura hara pani, gini mdi nati ɗa nzinzika tsa. Amma mɗi tsa lula, tsa nu mwanki, tsa wuti shangsu sai kan wuk a tsim, tsa hir goya, mdingini tsaɗi mdinati nɗa nzinzi ka tsawa, kam nyar ma tak wutisu misali apa ta wuti su akwa faku avana, ana iwuti buhu tufkumari, ai avana ai <hesitation> a shim nayare, babu hyel ni nalanga kuma mdi ngindani hyel a narari, shengagiri gir a hemthaku, shangnaburu hyel hir buru mi gi dukuwa, gaɗe tsitsi kara namta kirnga apirwa anga. Akila hyelm thakuni <hesitation> gi duku ah mmindabara nzizi kandi nzizi kamdinati ta e na ta ka kisi amana taka thivir hyelku ta dirkima tsuwa lokacin ntufunyinni attiramta niwa ta wutu sulaka tsuwa tapila dthu bza <hesitation> dthu ntuwula <hesitation> dthu wane to jili mjiya yini ndi bara kandi nzinzi ka da mi ga nzinzi bak bashi nap daku ko kuwa ka ntuwul nap daku nati fitina diwa ama dipa bzirnga pa madankir rakka rakka an pa girn ntuwul memakon kagir namti a shagir shagir gasi pila wallahi tallahi wallahi mibbangi sifi difar apza ah haba difara pzinwa tsa wari ga ga wan palagiri kaza kaza to yini adi mdir zinziwa mdir nzinzi tsa i nazi ka fitinawa gim ndisal karanzi mdi salirng mi gi pila garid duku kimshi kamyar shagiri mdiki shari ama mwonki ma afi akwa kulle kada yira akwa pila wane diya tidam pa kawane diya to wallahi tap sai ti mji kwa anguwa damwo jassi sin mbula to yini tsadi mdinati ndan nzizi ka tsawa nzinzi kam mda sind sinda migi sindi yanda tigin nzizi kamdiyini gangam msirakurur rayuwanga ka ki nga. Ka maɗa nga, mi gin tsi ka mdinati tak ibada, tsa sidi aɗi ka adiwawa, tsa sidi nzi nzir mu'amala shanga su ka mji to a haba angi gir kurti ka kuri, rayuwang kin nzi laga lafiya lau, kamya jili suyal laka ti ɗakwa kulinni mdilaka ɗi ina foriwa tak ɗazi akwa irin nzi nzi ni, wallahi ta ɗu ta sai bwani tasi ta du ta lubwanda ta du ta lubwanda, to tin halani na kwa mwa katsa kawai, to hala kwa mwa katsa tsuwa tin pakti mwalanƙida kwa jak zigani, tin tsadi kuri nzi nzi rayuwani su ɓeti tsi la problem, tsakwa wuti damititsi kwa rayuwani, ta tsok zai fiiwa sai katara bukci om mtaku om mtaku o gadinani ka kira ɗifari, to jili difir mdi yindani to Allah ya kiyaye yarna ƙida ka hyel ƙilbila iri diffu yini ala jili mjinati daka diffu yini, amma ka yar tsitsi ka mdilaka ka diffa bzibzari kam mdilaka ka rayuwani nzi ndon dolari kara <hesitation> yadi hirki kin gati kwatta kwata ana rayuwa kam mdiyindan yadena ngam msirakurawa ko aminti pal ko sekon. Aa tsadiya koda yaushe mi gir wutini hirhirari, mdigini aɗi mda ti jira mwa ka tsawa ko tsan minir ngiri, lafiya lafiya kawai ta musulunci anti gira harari. Mi musulum mawa amfani aɗi kajir thlawa tsi ka thlaka bi, kam nyar nga ka tsa shanga suni doldoleri ga hara miri ka tsari, ngini aɗi mdic tsitsiwa, kamnya rayuwa gini kulini mi gir tsi suna aa rasinah a tsi msala mdi ngin dani amma gaɗi hira la ƙir ngiwa, ga kwa hirara vonga mugunta kenan, mi muguntawa yaɗi taɓa wutsu anzi msira la mdi, wa, mi mɗi mta nga ƙumshi ya kenan ko kuma dabba nilaka, ta mati thlatin mta tin msalanga, aa ƙirni ki bamtatsi ka uwu, aa aɗi msira wa aɗi kalkalwa, ko rakka, mbunni sai bir tausayeta ala voburu. Ana suna mseli ki wuti ndekawa mu lafiya.